إيه أكيد يعني خليني أوصف لك روتيني <hesitation> بشكل عام أول شي أجوم الساعة سبع <hesitation> أفطر، أشرب فنجان جهوة، بعدين أبدأ شغلي أو دراستي، وأخذ إستراحة جصيرة وجت العشا، فأنا أفضله تكون سبع مساء <hesitation> وأنام حوالي الساعة إحدعش، هذا روتيني بشكل عام يعني ويعطيني شعور بالتوازن خلال اليوم كله.